जैसा कि अपना जाना कि अलग अलग चीज़े बनाबा कान ने अलग अलग तरह की। चीज़ां की जरूरत पड़ा है माना इसे मटर पनीर बना पकाना मटर की पनीर की मसाला की लून की मरचां की जरूरत पड़ा है। अलग तरह की डीशा बना पकाना, अलग तरह की चीजा बना पकाना, अलग तरह की तेलां की जरूरत पड़े, तेलां से उनमें अलगी स्वादा हुआ है। भई असा नरे तरह का तेल रेवे माना की सरसों को होयो कच्ची घणी को हियो मूंगफलियां को होयो तैलीय को होयो। असा बहुत तरह का तेल रेवे पर सबसे ज्यादा अरे सबसेकॉमन तेल रेवे। मूंगफली को। यह बात है वह तो दूसरी बात यह है कि अपने जत्री जल्दी हो सकते हैं तो जल्दी तेल के हिसाब से सब्जी। ना हूं यह सब्जी के हिसाब से तेल लावा तो सहीं रेवे।